لو عندي الخيار أكيد بختار المركب تخيل بس تسافر العالم كله وبيتك معاك أكيد فيها متعة في استكشاف الأماكن الجديدة كل يوم، أما البيت على الشجرة حلو بس يعني محصور بمكان واحد لكن إن أنت تركب مركب فأكيد بتروح أماكن جديدة وتغير الأماكن، فأعتقد إن هي أوسع وأشمل.